<hesitation> Ny vinavinan'ny pôlisy zany, misy ny maha ara-dalàna anazy raha ohatry zany eo amin'ny tanjony izy manana vinavina izy mba hiaro ny vahoaka, hampirindra ny fiarahamonina de ara-dalàna izy am'zay fotoana zay fa kindraindraiky koa zany reo pôlisy regny manao tsindry hazo lena de mi- anao PR eny amin'ny arabe egny reo bakeo volan'olo zay mandalo eo koa ro alaindreo fa tsy maningany fi- famoivoizana gn'ataony egny.